Eh, a l'é unna bella domanda. Fòscia o telefono, dieiva. No sò se l'an inventou do Neuveçento ò primma. Fòscia primma. Ò sedonca, sedonca no ô sò, perché tutte quelle che me vëgnan in cheu l'an inventæ de l'Euttoçento.